القلم نوعين ، في قلم الحبر السايل وده بيكون عنده علبه صغيره فيها الحبر و يسيل منها لي القلم في سنه قدام مشقوقه علي اتنين لمن تضغط القلم بتفتح و يسيل منها الحبر بكميه بسيطه شديد ، وكده ممكن تكتب بيهو وفي القلم الجاف ، الحبر بيكون في خرطوش صغير جوه القلم فيها بليه صغيره بتتحرك لمن تكتب وهى مع حركتها بتشيل الحبر من جوه لي بره